बच्चा जब चोटा रथ, तो उनका हर चीज की जिज्ञासा रथ की बही या चीज काई है। ये काम काई है, या खाना की है, की कसी है, स्वाद ले, ये करेज, कोई किताप पढ़ना की जिज्ञासा रथ, कोई का काई चीटर बनाऊना की जिज्ञासा रथ, तो बच्चा शोटा बच्चा रह। तो उनका बहुत अधिक जिज्ञासा रथ, और वो जिज्ञासा उनका आगा आगा बढ़ती जाए। तो हर तरह की खोच करेज, कि भीया का काई छे काईनी। और इतनी वो बड़ो बनी जाएँ जिग्ञासा करतकर त। ही भोध बड़ा वेग्जानीख भी बनी जाएँ और वो उस दीशा में जाएँ। और बड़ी-बड़ी तो मतलब कोई भी चीज की खोश करच और वो बड़ो विज्ञानीक बनी जाये जाये।